<noise> toh – toh A’ciwo an am hafassara asibaŋ zama e’gahin kadaŋ fura, aga surbo garai sannaŋ niga kani kama ka’ni girbigin sambu mata kulukaŋ nidi dama, amma dinna daŋ yaino bagumo nisai da yaino bagumo nisai agahinka ni gahamo kuro ham aga hinka ni gaham bano ham, anfo aga tai nisai yaini. Sannaŋ e’gadan jingaraira, e’gadaŋ nankaŋ e’ga chaw, e’gadaŋ e’gadaŋ danga yachinai hayo nankaŋ e’ga shari’a yachinai kuddai e’ga a’ci daŋ. Sannaŋ afoyaŋ e’gabadaŋ tarai, burra gadaŋ daifura kaŋ burra ga kani, e’gadaŋ shagora, burra gadaŋ dai naŋ kulukaŋ burchindi gaba daŋ ingay kwasaira, burchindi hadda bagumo hari bumbo naga doru, dimmaŋ hagwai ni gahamo gabatai kaŋkara. Sannaŋ bayanowokaŋ kadday ayfarganda ataiyan, zama aywodai chindaino aygabai chindaino aysibai, wankaŋ aygabai no ay gachi wankaŋ aysibai ay sachi, zama aysi taritai ay wodai ay basi daitai tari oho daimaŋ taimo e’kuldai ay yadai gogachidai, wankan tai dawankaŋ mantai ay yadai aychi, burra naŋ kulukaŋ burdi damadai kulu burra gadaŋ, dindi dama nimadaŋ fura dindi dama nimada shagora dindi dama nimadaŋ jingaraira.